ngori nange oyo mam-mam kiyau, mam-mam kiyau gena ngone gahi ena gena ngone foli mentega, coma foli trigu sedaba gula coma fanili, rai ngone so japu ena sorai, rasi ngone gahi uku toma ria la ngone so yuka ena, ene yuka rai gena ngone capu se unti rasi lulu ena rasi ngone so gure mantega rai ngone oyo.